A na ko ncho xra chana na <noise> thiye tha richa <noise> pero ji la como ntha nthaxra k'e nanu thi xrala <noise> tha'na jila a na tsintha sunthete chiga chigajon ntha the ntha tsintha son pero rua'ia ko yao thi chrigo yao thi chrigo yao thi chrigo hasta chiga na thiye ya ntha tsigu tha chri ntha tha tsuse sari chra na sachrexia nchee a ngi thi chue nchi thangi cha dexi uthaxri na ntha chia jon nthie ntha xe'ia ya ngu thiye porque re kiana thina na tha nda tji xra tji tsi nga thi ngai ki'a na xrala hasta chiga jnigo ntho thanda tsingathe. <noise>